पेंग्विन..ब्वोलदन छिन कि येका पंख ह्वंदन पर, क्या व्हंद यो उड़ी ही नि सकद। दूसरी सबसे खास बात..यो पाणि मां भी रौंद अर धरति पर भी रौंद। पेंग्लिवन उड़ी नि सकद। अब येका शरीरे बनावट आप द्योखला, येका शरीरे बनावट छौ त एक प्वथले ही चार चि पूरी। चोंच भी चि येमां, पंख भी छिन, ख्वटा भी तनि छिन बाकि प्वथलूं कि चार। म्येरू मणं यो चि कि पेंग्विन ते प्वथलूं की श्रेणी मां रख्ये जौ, ज्यादा बढ़िया चि।